अगर हमके जानवर में तब्दील हो खेला पाड़ेंचे। तो हम कुट्टा, चाहे वेल, चाहे चमगादर, चाहे। डाल्फिन जैसन जानवर बनेला चाहें काहि कि। इजानवर अल्ट्रा साउंड आवाज सुन सकेचे। जेकि मनुस्यन के सुने में असंभव होखेचे कुट्टा। वेल, चमगादर, आवाज डाल्फिन जैसन। जानवर से जादा अवरिती वाला ध्वनी सुन सकेचे। आव इद ध्वनी मनुस्य के सुनना असंभव होखेचे।